أهلا ختي شنيا حوالك لاباس، كلشي بالبركه، مبروك ما عملت، اختي إن شاء الله ربي يهنيك وإن شاء الله بال- بالهنا ودوام الصحه أختي، ربي يهنيك والله فرحت لك برشا برشا ما تصورش قداه فرحتلك، إن شاء الله ربي يهنيكم إن شاء الله وربي يبقي عليكم الستر، وإن شاء الله ديما فرحانين والله ما نجمش <hesitation> نحضر لعرسك خاطر <hesitation> مانيش في تونس توا، أما والله فرحت لك بالقدايه، كل شيء بالبركة عايشة اختي.